پلنجر ہینڈل مضبوطی سۭتۍ رٹنٕچ ضروٗرت تہٕ پلنجر نالہٕ پٮ۪ٹھ دوٗر کڑنہٕ برٛونٛہہ چھُ پلنجر پنٛدہہ پٮ۪ٹھ وُہُہ لَٹہِ ہوٚر تہٕ بۄن پمپ کرنٕچ ضروٗرت۔